Ɗun non, aɗa waawi wiide salaati en. Jooni wakkati jogii kañun <hesitation> dandi en, tamaati en. <hesitation> ɗii kaa fuu non non.